नंबर ये खायच्यात मान्श्यांग योंग जायें नल्यार कायत तुमका कळचा ण्हा। जशे पाच, दहा, पंधरा, विस, <hesitation> पंचवीस, तीस, पस्तीस, चाळीस, पंचेचाळीस, पन्नास, साठ, पासष्ठ, सत्तर, पंचत्तर, ऐंशी, पाण्इंशी, नव्वद, पंच्याणव, शंभर।